أول إشي بقوم بتحضير الأدوات مثل <hesitation> الجاك ومفتاح صواميل وإطار احتياطي وحاجز أمان <hesitation> بقوم بإيقاف السيارة وفك العجلات باستخدام مفتاح الصواميل، بعدين بقوم برفع السيارة واستخدم الجاك لرفع السيارة بعدين بقوم بإزالة العجلة ثم تركيب الإطار الجديد، بعدين بقوم بخفض السيارة وتثبيت الصواميل.